Sakafo mamy no tsara ataoko sakafo maraina. Ny antony? Mba mitondra énergie a, azo ariana vetivety ny sakafo mamy fa atao amin'ny antonony, sady mora azo levonina <noise> mora vita, mora vidiana, ary mora atao sy mora atelina.